مم اعتقد ان الفن يحسن المجتمع لانه يحول طاقة الشباب من اشياء مضرة وغير مفيدة الى شيء ممكن يطلع طاقتهم فيه. ولو انه مو مفيد وايد لكنه يعني بالنسبة لي مو مضر غير كذا الفن يعكس تقدم المجتمع. وكلما صار ارقى واجمل. صار رمز لحضارتنا